Misy karazany atokotry ka: misy zao gne tononkalo, misy gn'angano angano arira arira, misy gne gne magnano sarisary ame tagna toa, misy gne magnano sculpture, magnano sarivongany, misy gn'olo magnano chocolaterie avao koa mahay magnano an'io, lapin de Pâques fizakasika an'azy, sary dadabe noely, gne tagnany aby e magnano an'igny.